Kanji non batoŋaaji ɗii moƴƴiniraa, nonno e ɗi mbaawi taweede dow e ley fuu ndiyam naataa ley majji. Ɓe ɓuri heewde fuu ley maayooji geeci ɗii. Ɗun woni ko ɗi ngonata ley mun e ko ɗi ngollata du.